अम्लेट बनाउनाइ लागि लै सज्जी छ । अम्लेट पगाउना जस _पगाउना जति टाइम हुन्छ सज्जि हुन्छ तस्सरी अम्लेट पगाउनाइ लागि लै सज्जी छ । अम्लेट पगाउनाइ लागि लै केइ अद्दो पड्डैन । पैल्ली अम्लेटैनो क्याक्क्या हाल्लो पण्यो <hesitation> अण्डा लिएर आउनुपण्यो । अण्डा ल्यायपछि <hesitation> ताइनो अण्डाइनो <hesitation> हाल्लाइ लागि प्याज नमाइ धनियो खुर्सानी केके चाइने हो त्यो काटीबन हाल्लुपण्यो । तैभन्ना बढि अउरु चिज हालेगो लै निगो हुन्न । अँ स्वाद निगो आउनाइ लागि <noise> प्याज रे खुसानी भने काटिबन हाल्लै पड्डोछ । वछी तत्ती काटिसगेपछी <noise> तै एगा भाणाइनो बट्गेमी या गिलासैनो त्यो काटेगो हुने अम्लेटगी लागि चाइने अ प्याज स्याज हाल्लो पण्यो । हालिसगेपछि ताइनो अण्डा फुटाएर हाल्लुपण्यो । अण्डा फुटाएर हालेपछी नुन आफुगी कत्तिगो स्वाद चाइन्छ नुन नम्नमाइगो अब मसला हाल्ल मन छ भने जिरो धन्न्या नानो धुलो हाल्लो पण्यो । त्यो हालेपछी सप्पै लाइ एगैठाउनो फिट्नुपण्यो चलाउनुपण्यो तैगीलागि । वछी अगेठ्ठामी <hesitation> तयो बसाल्लु पण्यो । तयो बसालेर ताइनो नानो तेल हाल्लोपण्यो । तेल हालेपछी त्यो घोलेर राखेगो <hesitation> अण्डा रे प्याज स्याज जेजे काट्या छ त्यो घोलिबन राखेगो हुन्या तेल तात्तेपछि तामी हाल्लोपण्यो । त्यो हालेपछि आफुले कत्रो साइज बनाउने हो त्यै_तेत्तरै बनाएर वर्गाइ फर्गाइ अरेर पगाइ <hesitation> एकैछिन अगेठ्ठामी राखेपछि अम्लेट तयार हुन्छ ।